जीपके जरूरी भाग सब इ किसिमके बा ब्रेक होगेल ब्रेक गाडी सब रोकेके काम लगाइए । ओकर बाद बैटरी होगेल इ जरूरी बाते। ओकर बाद होगेल इंजिन इंजिन भी जीपमे जरूरी बा। ओकर बाद होगेल स्टिरिंग सिस्टम स्टिरिंग सिस्टम जीप सबके घुमाएमे काम लगैसै। त ओकर बाद होगेल क्लच होगेल इहे तरीकासे औरो सब बाते ऑल्टर्नैटर, रैडीऐटर, कारके सस्पेन्शन, सिलिन्डर हेड, इग्ज़ॉस्ट सिस्टम।